ගස් වර්ග <hesitation> ප්‍රධාන ගස් තමයි <hesitation> තේක්ක බුරුත නැදුන් කොස් දෙල් පොල් <hesitation> එතකොට <hesitation> තල් කිතුල් පුවක් <hesitation> අඹ <hesitation> දිවුල් පේර කෙසෙල් <hesitation> ඇඹරැල්ලා නමිනං අරලිය ලාවුළු කරපිංචා රටඉඳි අනෝදා වෙරළු